ནག་ཆ མེ་གི རེ་སྐོར་ནང ལོ་ཐོན་ངོང། ཡང ནཱ ཐེངས་འགྲུབ་ཡེ་གོས་པོ་ལབ་ཏེ་དགཽ་ནིན། ཁ་མི་སུ་ཝ་སྲུབ་ན སྡེ་ཁ་སི། མེ་གཅིག སྒིག་ཁོངས་ནག་ཆ་ལོ་ལོ་དང་གཅིག་རང་། ལབ་ཏེ་སྒོང་བཙོ་ལོ་ངོས་ བཝོ་གོ་འདའ་སྒོིག་ནག་ཆ་གི འོ་གིས་མེ་གི་ལོ་འདི་འདི་མད པ་འདི་མིད་པ་འདི་མེ་ཐུག ནག་ཆ་སྒྲངས་ ར་བསྟར་གྲོ་འཕིག་འོ་འདི་ལལ། དེག་ཆུང་གསོ་ནི་འདའ་བཙས་བཏབ་ཕུག་བཟོ། ཡན་དིས་སྒ ག་ནག་ཆ་ལོ་ཐོན་ནང་ཡང་ནཱ། ལོ་ཐྲྀ་རེ་ནང་འདྤེེ་ས་གི། ཁ་མེན་ཅ་གི་སྐུ་གཅིག་ཨཙམ་ཡན་ནིན། སྨོར་གྲེད་ལེན་ཀྲ ཞེན་པ་ཁམ་ཕྱཆ་ཏིག་རང་ནག་ཆ་ཀྱི་ཡན཯། སོད་ལོ་ཐངས་སྒོ་དགེ།